Nyaa ndu utoo mo a ɓaŧina anín, he fraso frasa doroŋ fgí ngi, hee ftooti fi ma. Ndu utoo mo a frasin yo, ndi mbii ulaanti to hana ateeg fyeeŋde, bidéedi ma bégbà ngina geged mo anín. Bari wee ma fana binñinñine, a biñaŋm bàa ma, <hesitation> bgaabilo mfana a beebi bintoona gegeda. Bari mbo biñaŋ ma gaŧa a fras mo, fe hínooni hú ma hi njédi, umbiiŧa wil wima raanan. Bari he ma fana, ndu uñín mo, ugí ma wéeti a binaŋ binfanaŋ. Wembe win to gí ge atoona to hami fntaan. Bari wi ma glodi ma damsanati, wi ma glodi ma ŧagni, wee gí hommu, hala anfana hi, yaa waati ma, nhotindi ngi hi aga hala anfana. Iyoo, bari anín he du, halaa mma janga gega, he hani uu ttúm bigi ma húrin yaa, bégbà gí bidéedi ma. Umbagma geg, yaa mbiiŧama biiŧani a bboonju, umbagi ma ge fana, uyaa mbiiŧama, ginteteram gii telefon wo, binyaa bo feesbug, unbagi ma biiŧa héde. Geg ma hú ma fana unan gandi bifafandin ma, unan gandi bidéedi ma, unan gandi gsófdi ma, ugadi biduuldi ma, habe anín ngi geg be.